Cwii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na cweꞌ tijndeiꞌtonaꞌ nncwanoomꞌm xeⁿ na ticalcweꞌ tsꞌoom tsꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na nleiꞌnaⁿꞌaⁿ na nluiiñe cwii tsꞌaⁿ nlcweꞌ tsꞌom, nlcweꞌ tsꞌoom quia na maljeiiⁿ na tiya cwii nnom na machꞌeeⁿ quia na maljeiiⁿ na tijoꞌndyo̱ chiuuwaa na wanoomꞌm ee na nluiiñe cwii tsꞌaⁿ na ticalcweꞌ tsꞌom wjaañꞌoomnaꞌ jom na nntsꞌaanaꞌ yuu na tiya ñequioñe jom ndoꞌ nntsꞌaanaꞌ na tiya ñequio nnꞌaⁿ na waa cwii nnom na machꞌeeⁿ ndoꞌ nntsꞌaanaꞌ na tiya nqueⁿ naquiiꞌ yuu na jom mꞌaaⁿñê.